. Ndah egbeha che kpandah ode- bi ogbe kwa beh amani ham wah abin nna beh eden samina avat nah atima dedeh beh hah atime wah abeh atimi mbok mbok beh manman abeh timah soda beh gbowaman asi ma mohr okwu obarr mata mohr obarreh moh utimo enineyon mma hemo ochu chu bo piri kah ma keh cho pob egbira sadeneh opiri modeh erinihon utimo orengha peh eden ntem oneng kwu moh osim mbre ko odey beh ma ade de mayan moh ogben kwa amani nwa kah udik utimo obengha. Obok edewe ekpo pah nwer dewe kebi kebi. Nna beh mah otokk asi abin nna pah maan beh timi mbok mbok abah kere maan abi ntima agbowa aman asi beh tima hokwina beh kpat man abeh atima ahowina beh kpanhi man abeh man na asi naan chena heh heh epa ndine oko nwa boh heh enanghe nwa kwam meh moh ogbe nwa mando dok keh edeh nwa noh meh ochina koh ochikpa hom boh nata adewe ekpah cha bah ha nwa oneng atima akwonyi etong suh maan koh odeh munun kwo buro utima enung kpa okeri nwa koh odey moh ogbe nwa ana timeh ekpo boh bi ship atimah awere mann edi eforh epiwimana akapa maan ayin ken etsam beh hah piri etsam beh woghe tong beh ship beh towoh keh ehoh beh buba ma oso upiri meh eya mo koh obina ogbe ede ede nwa kwe man dok- dok koh odeh ada mann oberi mah hah amineva. Adia woh tarah adihko akoh gwongho akehra madia keh abinah bi niam akerah madenden mah mando doh kodey aye rinwa oyero nwa mong doh koh si ohuri yan dan bi tey nwa ozam whet beh hay vah hanwhet moh ki vah zoh hawah hanwhet beh nah zah nwhet abira kah zah beh anah zinah anwhet abem ba waha